Ekʋ ɔsi, kʋ kagbɛyi kafʋ kʋmayɔyi yɛ ʋluvila, edole eyi ɛsɛ dini bapɛ kɛmazɔnʋ tamayɔ tatɔsiɛ mɛ yɛyi mɛnu lɛ. Edola kɔsʋ nʋ ɔsiɛ ayineya awɛ ɔsiɛ mʋa afɔnanaɔlu, kʋ ɔsiɛ mʋkʋ ɔsiɛ mʋ awʋ ɔlʋna ladʋ aɣlamʋ kayi ku ɔsiɛ mʋa atami la dunu atami nani mʋa akana mɛ ɔsiɛ nayixla mɛ ayinyezɛ ɔlɛ mʋani mɛ edola kɔsʋ nʋ tatɛsɛ wani ayixla, edola kɔsʋ ɔsiɛla afɔnebʋalʋ afɔnebʋalʋ mʋa ɔnana sanʋ yakɔsʋ tatɛsɛ wani bʋapɛ kɛmazɔnʋ tafɔyɔɛlɛ mʋ yanɛtɔ kʋmalɛ yanisi mɛ ʋʋyʋvi ayʋ kote lafa. Ɛsɛ bʋakʋ ʋlʋvi meyi nʋ ɔsitʋɛ lafa. Mɛ waba ɔsi yʋ kote mɛ lakʋ ɔsi medola biesʋ alo ɔma ɔmebiesʋ nʋ ʋlʋvie mʋa tʋ tʋapɛkʋ ɔmazɔnʋ taya fifa bʋapɛ kɛnafi nʋ lʋ nʋvidila mɛ edoliyʋ lʋ ʋvie, nʋ ʋlʋvie mʋa afɔnana awʋ ɔlʋna ʋlʋvie mʋa atamilaatami la dʋnʋ atamina mʋa alɛmɛ bʋapɛ kɛmafinʋ tʋtʋvie